Loko orange koa gn'asia resaky voalohany da gny tonga andohako ato voalohany aloha i Pays-Bas. Igny agnarandreo igny, na ekipa nasionalindreo amy laboly da Orange gny fiantsoana anazy. Gny faharoa angamba, ah raha koa gny tonga andohako ato voalohany, gny voatavo no vo miresaky orange zay sika, citrouille pumpkin. De gny fahatelony angamba, gny orange koa mifandray amy gny antoko politika eto Madagasikara izay indesin'ny fitondrana amizao, Andry Rajoelina.